Ngam suukaɓe may nde ɓe fuɗɗi yaadu may ɓe yahi ƙawyeji, lesɗeji ɗum ɓe meɗay larugo ɓe meɗay anndugo. Ɓe laari kujeji feere feere ɗum woɗi a giite ɗum ɓe meɗay tuumugo. Ɓe laari himɓe feere feere ɗum ɓe meɗay anndugo ɗabi'aji maɓɓe, ɗinaji maɓɓe, nyamduji maɓɓe, ɗum sinay yadu ɗo ɓe meɗata anndugo.